Jigarrang tabiiylik va soddalik bilan bog‘lanadi. Bu rang yer va daraxtlarni eslatadi, barqarorlik va qulaylik hissini beradi. Jigarrangni ko‘rganimda tabiat va tabiatga yaqinlikni his qilaman.